Taka deporte jataindá kusída ku basquet na skuáda da nu cancha ntakaja nini tá nini <hesitation> jataindá konte antávi nu tá celular taka deporte ja ka xi basquet óó suni fut ná.